عندك صديق كيحس بالتوتر فكل مرة كيتكلم فيها قدام الناس شنا هو الامور او الاشياء اللي ممكن تقولها له باش احسن هاد الموضوع؟